Ni walet pou kalau tharpal ani i tuan, tutu amasaberin kahong tina nga kahona tatuan phone number te alau inziak ani i tuan. Ka phone anga kashil meidon ani, mase tutiang phone number te alau omlau ani i tuan, karte emo tiang vel tu alau om ani i tuan, kameu siat teta alau ni pei tuan. Kava pe me anga alau ni ilopal tuan, tu walet tu <hesitation> i NGO emo police station vela vapeng mekhan, anma nin anlauzong tswa konga anlaupet hei ani. Tu walet tu midang mi mei mei vasot kwa lopin <hesitation> police take care emo NGO ang T Y M A a tepo apekin kanpek tuan, anlauzong meikhin tuan, tuan tun ang layat pei tuan, social media te, kan fang nasatua te anga tuan. Facebook te, Whatsapp status te emo, Instagram emo tiang vela tuan, kan post mail anga tuan ani i tuan, <hesitation> alau mail chat pei tuan, alau shil anga, tumituan ronulet meidon ani.